Nao manday fahasimba ho an'ny le plenete hafa rehe tsy ara-dalàna. Fa nao manday raha soa ho a planeta reke ara-dalàna.